<noise> A gyíŧi biyóbdin gimandi bége, ndu utitta yaa mo amenda, amendi he, he fana gí yíŧe hi ma húri yaa ho, amada ndaani guwoot. Basgo binyaanti gimanda, ugee ma biiŧa uleey, a maalu. Bari ndi maalu wiindi ma sulu fngúnti doroŋ, hanganti wii ssuli fngúnte, ndi bigitidi wi bsín, maalu wembe inyaradna wi undúbatus. Ndu ujeti udaad, glo giindi ma fayi ŧagu umber, basgo uu tti wéeti bà haj. Fondi mbolo guŧim bàa ma ndu uhúri bà mo, uwéeti mo guŧim bàa ma a maalu ma. Wee wi unhúri yaa amenda he, hee hi mada wooti maalda wommu hammu. Bari ndi bigitidna maalu ha hú ma faŋ ma ungi fayi mo saanti uber, basgo glo giindi ma nwooye. We wéeti njali ma uwéetini biwootu maalu wiindi ma, yíŧina amendi he, he fana mada ndaani giwoot giwili ge. Iyoo, ndi bgí njan gyíŧi biwoo wo fana biboli bógi. Ndi bgí njan jíngab bógi, begi nyóbodi gimanda, boli mo hali ma ngaŧi, húra hali maa tti dum, jígab he <noise> ndi njali ñég hali ma nfuu ma fuuni ŧeenŧ habamate aŋatimate haj. <noise> Ndi wa ateengin ñég <noise> ma, <noise> uu ssiim waati ma ñég ma yaani <noise> anhabmate halembe, alúŧi wee wi <noise> unwéeti ma uwóode <noise> ge gdúba ge ngi <noise> gitili mo <noise>